Cosaan wan nak ékaan mé nésuk, yo nak éŋanlomé gajamoor nésuk, yo nak éŋanlomé mukulu mara alé ajoola dun ésuk yola, cosaan éhoméén mémé sasu pépé. Ēŋanloŋaar gajamoor, néŋanloŋa gakulu gara alé. Ēcimé babé néli babé jirok yo cosaan; yo nak jiŋamé jokulu guléholi; umé apaal afaan payoom, umé apaal afaan jayoom, úma atiyoom anafaan. Nang yo ébajohut, békaan mulunlumeey, mat kaan nang mukulu mujoolay. Baan cosaan yo écilmé ajoolee nami mukanineey mola, tahé niwaréén mé iré, tahé niwaréén mé ijoow, yayé niwaréén mé ikaan. Mais nang cosaan écéét, mukaninay mololi mujooleey han waaf waméŋé boot épak guñéén gara ajoolee. Ēcimé cosaan éli ajoolee aan arérihut niyo; cosaan yo yo uyuto yo yékulumé alé ajoolee.